Se ël cuader al e cit t'ie büte ün cit ganciu, pìe ën cio d'asèl e t'la piante ënt ël mur e lu pende e al e finì li. Se ël cuader ënvece al e gros venta gia fe dui pertüs, büté dui tasei e ënvizeie e büté bin ën pian cun la bula d'aria ël cuader